إيه وصف المكونات الرئيسية للعربيه؟ ممكن مثلافيه دركسيون وفيه كراسي وفيه عفش، عفشة تحت العربيه وفيه سقف وفيه <hesitation> المارشليه وفيه البتاعه اللي احنا بنعمل فيها، بنعمل عليها أول وتاني وتالت وبنورها برضو وفيه ممكن تسجيل، وفيه كشاف اللي هو قلاب نور، وفيه البتاع اللي هي العصايه اللي احنا بنعمل منها المطر وكدا وطبعا الشبابيك فيها أزايز وفيه مثلا مرايات كتير اوي في العربيه وفيت أنوار ورا وقدام عشان نقدر ندي إشارات وكدا.